þótt Seyðfirðingar hafi ekki séð til sólar síðastliðna mánuði

þegar hátíðin list í ljósi var haldin í fjórða sinn

tilgangur hátíðarinnar er að fagna komu sólar eftir fjögurra mánaða fjarveru hún byrjaði þannig að Celia sem er stofnandi hátíðarinna með mér hún var í hún var að reka svona

svipaða hátíð ég stökk á tækifærið og við stofnuðum þessa hátíð saman og þróuðum

hana út frá þessum fyrstu kynnum

langan vetur við erum að reyna að vera ljós

að fá þessa tilfinningu

ljós sem voru keypt einhvers staðar heitir hvít sól

lesum tímann út frá sólinni við erum búin að eima niður liti himinsins og setja það fram í alls konar

formum með hvítri sól hátíðinni hefur vaxið fiskur um hrygg á stuttum tíma og hlaut fyrir skemmstu

utan höfuðborgarinnar svolítið eins og gamlárskvöld klæða sig upp og fara út já það er bara mjög fallegt ljósið úti um allt dansandi uppi á fjalli og við njótum vel